Andi gada, an demi andi nim, andi godbi andii gabte, andiii abubuwatim, andi kushi, andi rarra, andi gama rarra andiii gama fada andi gogoi andii andi gozamasu andi ro- roo- roshapda andi ro gabaruwa andi ro farin aya andi ro kerbi andi ro lila andii ro fa kala kalan shamba shomkom rom tim sai daimu bag daidai gorgodon yomu ganan koba andi rom tim ar ro bemmi andi donshi to andi roi yake fa kala kala a riya wanse tag bakko sim a ito iko ɗari fa sede mato moti monte.